نهه عدد د خلکو په منځ کې ډير مشهور او کاریدونکی عدد نه دی. زما لپاره هم نهه کومه ځانګړې معنا نه لري او یوازې یو عدد دی. په اکثرو ژبو کې د نهه په لیکلو کې د نون توري په سر کې شته. نهه. په نهه کې کې دری ځله دری شامل دي او نهه ماته منی را په زړه کوي.